खाना बनावे खातिर बहुत प्रकार के बर्तन के प्रयोग कइल जाला जब कम मनइयन के खाना बनावेके होला ते छोट बर्तन अउर जब ढेर मनइयन के खाना बनावेके होला ते बड़े बड़े बर्तन के प्रयोग कइल जाला। घर में कुछ मनइयन के खाना बनावे खातिर कुकर, कड़ाही, तवा, भगौना आदि अलग अलग बर्तन के प्रयोग होला। कुकर के प्रयोग दाल चावल बनाए खातिर, आलू या कउनो अउर सब्जी उबले खातिर अउर सब्जी बनावे खातिर कइल जाला। कड़ाहीयो में कई प्रकार से सब्जी बनावल जा सकेला। कड़ाही के प्रयोग अक्सर पूड़ी, पकोड़ी, मालपुआ, हलुआ, पोहा आदि बनाए खातिर कइल जाला भगौना के प्रयोग अक्सर-अक्सर चाय बनाए खातिर, खीर बनाए खातिर, खिचड़ी बनाए खातिर कइल जाला। तवा पे रोटी, चीला आदि बनावल जाला।